Ra pti ri chine nac <hesitation> riad nicií ruñ ra manga vis beñ chine lla llaab nicií rri ra manga <hesitation> rbe ra manga a lo- lo- lo- lones deeb rollü rri ra manga porque nicií lla llaab lla chine nac <hesitation> lla llaab nicií chin lla gaac te doshú rri sa ra manga rsu ra manga lo ghisliu rri ra na len lleit lla na lleéd ra pti roo ru ra pti roob ru nic nac ni sied sene <hesitation> ra cos ni rau ra top ra manga ra te ra llishe llish ra git ndrash git mandarin git ptú git rate ra blaje ni ngac rauma lo ra llaä gäe lo ra lle- lle- lle llahíe rau ra manga ra te ra betega se ne mangane lo <hesitation> lo bël rnira beñ nu te bël bsioñ ni rnine nu len te lleit lad se saan mangane roc rac ra manga raura ra raura nic rac ranic este scomid ra manga ra pti rietca ne rinene lla chine lla mer llaab nicií beu- beu may juin rri te ra pti roo ni rnirashi la este chicatán rausa beñ nic per la ra cose ni ried tod ra manga lo ghisliu lo- lo re ried taumalo lo ra llaácque lo ra lla- lla rate llaä getis ni rap beiñ ra betega rine manga lo Lo este maiñ roo rec lla chine rac beu rec chic rri ra manga, rau beñ ra maiñ nila chicatán ga per hui nu <hesitation> latní nu bël rnishi shiiñ bël nac ra manga, na rate lo ra llaäc que ni riapne re rollü rquiu manga lo ra llaä híe lo llaä híe rose lo ra llaä hí ra llaäc <hesitation> rbec ne ra bees steiñ <hesitation> ra- raab este silandr gac chic ru <hesitation> rá ra llaäge ni riapne ro llü re vay rquiu ra manga ra betega rsan ra mangane shol- shol rian ra llaä gega chic va sene mangane rec len lleit lad nu snan ra ma stad ra ma chunine rau pe ni nac bël rni ra beñ-ra beñ tiemp bël nac ni raune bël bsioñ nu roc lat ni risan ra manga ra oj ra blaj- blaj ni nac ried top manga re.